Kôa mandingana hanigny maraindraigny tegna tianako ti- tiàko dinganigny igny zany mba afaka mitazogno juska mantsagna, hariva mantsagna koa magnano de hariva koa mihinagna, zay.